Terangkangengngi fekkoi fekko gi carana abbottingengnge nulle tahangnge na sibawa deq nengka nas- nallaga yero agaga e ya ufahange yanaritu deq nengka nabbelle fadanna alena ero fadanna alena lakkai eyareggi bene we ko melli wi barang deq negka nabbelle makkada deq neng- <hesitation> melli wi deq na fedang lakkainna yareggi bene na yekko melli wi tette nafedang bene na yaregga lakkainna nappa deq nengka <hesitation> gaga nasubbuang akko imonri <noise> malempu rekeng ko engka ko nacerita fadanna alena ro <hesitation> ye lakkainna e yaregga bene na jadi deq ga nase- nassubbuangnge yekko engka masala deq nallaga deq napeddiri bene na deq napediri <hesitation> lakkainna <noise> yanaritu madeeri <hesitation> nacalla ni bene na yareggi lakkainna mabbicar- <hesitation> <noise> nappa mabberekkada makossaraq ni <hesitation> nagerraq i bene na yareggi lakkainna yenaro manenna deq na- deq maneng na cocoq leifigauq. Ko bene we yareggi ko lakkaiye <noise> nappa deq to na cocoq leifigauq agaga deq neg- deq nakanjaq padai <hesitation> minu-minungnge <noise> deq nafigauq i <hesitation> aga deq nafigauq i jama-jamanna sebagai lakkai yareggi bene deq nafigauq mancaj- deq nafigauq ero aga jamanna se- <hesitation> mancaji lakkai yareggi bene we deq nafigauq i aga <hesitation> jama-jamanna bene we yareggi maccule monri wi fadanna <hesitation> burane areggi makkunrei ye burane we deq nawedding <hesitation> maccule makkunrei monrinna bena na nainap- makkotoro <hesitation> bene we deq na cocoq maccule makkunrei <hesitation> maccule burane monrinna lakkainna makkoro